Y toji yeji tec este modosucupa mas de te fútbol fútbol ca peca tiempo este pi poco ito pi poco casi, tumo por le que tumo este muchi que caru por que ca pelota cay quecwotsucpapo este wa taguto y minusucpa te como jec te tejiam forma de itlo y magsucpaam ca peca tiempo por te tumo y otro este tisco de diferente magento y iso todavia ca pelota woye oy quecwotsucpa woyoyop gete u shitsucpa oy quecwotsucpa pero cuando muy pa ja este jemes ajpa para que om quecwoto de caj cambiatso te tiempo mino je este te pelota te wa pelota te u congesetscpa como fútbol jec te jalay tugay mas de yopo tiempo masde oy modosucpaam de b otlopam de diez añu para jojo este ya oy forma tsocpaam tumo equipo u gomjayshucpa torgeu y formalsosucupa este equipo de pit fútbol te quecwotsucpa pelota este tumo equipo organizsotsucupa Este anguagasucepa juhta tsuescupa a donde este tomatsuescupa acuerdo que modelshucpa que gomajatsucpa turge y el angitsucpa al fingl de cay chame y cay muchi todo cab capi dia tuguyu cada domingo el popa mes te torquel s a tor angitsucpa lumo ltopeu ney y este modelshucpa ca tsagumpapu winju tsogumpapa copo ca este premialtsocjapap y uy pay guyi by tsuescupa de seis de siete equipo jusita oy jamotsucpa que leyi asta de siete equipo yujista y pet neublatsocupa efrudal baota inges este lonzor cardenags congestsucpa tomo cumcu sangiagu sillu y leyi ece jopo tiempü tsuescupa este te justicia tugay is teji rejdor dogde orgasisatsucpa lumo torget ya tisucam asla juchitor por lo que yec teji tuguyü by modelshuc por lo que yec peju tiempo jamo carru y jec jopo tiempü. Jec te jengte togar como ushing bj noctoyor-shucpa te jutbol ca mas de angucashucpaam ca peca tiempo di modujopa pe wa tangtu gj amsucte por que pucu bj noctoyor-shucpa lto pero jec como bj noctoyor-shucpaam tesa le domingu o anunciatusucupa quimsucpa ja cada quien y equipo te bj apajatuscopa pos caso towag este ton comubitscupa ton reguijtscopa ca cuidad para que te muchti te jey te mas de comyshucbpampo pos teb te futbol te jutbol teb jente wejpa tuma gete este donde juti mid um jongugopa te jolong togay por que jec te jolong togoy shi yamo tuma cosa quema wejwuo togor-shucpa temal entonces jec este te jolong tugar de algu asucuam de equipo te modagsucpapa jeyj y pos caso este <hesitation> canpi ca unico deporte que masde masde interesante jey para jopo tiempo.